B’aí yí rəg ʒək mpər dōd rí fak-ī? B’ai sa rəg ʒək wu hwai-nwú rəg ʒān p’ai-n rí? B’aí sá rəg ʒə wú a rəg shī bē-shib atai bá agūn mpər? Í sə ke funishumēn b’aí, maré kaí e. g long silence rəg ʒəu-pinú b’aí: ʒāpər a í rəg wā-wá b’aí rəg kār yaú wáuīn, bu̇jiú a í jé jí, b’aí rəg kār yaú wáyín, wúí, dírí dāb-ī b’aí rəg ka- yaú wán-rí, jirí-kàrí ʒəun sə ké – amma̍ bəg b’aí nəm ha-hn k’əngh a bəg dōdoí fak-í rəg nəm? A bəg awunu tak rí nəm? Aké bəg-mmí rí ná nəm máng. B’aí maré kaí rí ma̍ng. À jiri-nak mmí rí, bá a maré kaú bá daūn ataú wuí diri-máng. Bá daún bu mām-ī, a kùrúmām mām yé máng. Ī má shād-shár khiní taú wúí dirí- í má wíú dik yí a gbām nəm kpaī-kpaí, a amma jana dwák a fak ní khiní-wú rəg nghá-nghá-k’ən ngha beí ahn diri wú dōd wú máng. Í na̍k jiri taú wúí din gbāp bəg pīnú ba á kùrúmām mām yé nəm. N p’ə-ʒəun sə ke yei n abagha-ʒō. Mp’ə-ʒəuun se ke yeí kán-sōhn, mp’al-ʒəm sə ke yeí kú ak’ənú, mp’ə-ʒəun sə yei kú akap’bà sa’in-í. Mpər ba n hūn jirá bəg ha-hn bəg sə bō yaú ba a kùrúmām mām bəg, m mām bəg bəgk pīnú dārú bú bȧ hūwūb nəm. Í má hō b’aí funishamēn hāhn hō n hō ya ak’ənú, n hō b’aí n hō ya abagha-ʒō, n hō b’aí n ho yá kān-sōhn í waí ní wān ké rəg yí bəg dōdrí fak-í ré? Yi ʒə bəg dōdrí fak-í máng. A ríou a má bəg b’ai nəm aké funishumēn, bu ba hūwūb sə yeí a sa ʒək mang, a fak ʒək dodri b’aí ké máng jiri-kaí māng bəg rəg sa̍ wū sa. Anoū a kùrúmām ma sá wú bú rí máng, agūn mpər má rəg sá wú bú rí a d’əgh ʒək dōdrí fak-í abō yau ba ké yí mang. Ba sá nyí taú wúí-diri, gbámà wúí diri rəg yi wú shá-shá-í rí, n rəg yí wú máré kaí rí a ké funishúmēn bəg sə nəm daūn aha-hn: anoú á má dwāk akē khini-shíú binaú binaú wú rí, n dwák n gbám nəm kpai-kpai-fād vō ha-hn n lāp-kú kú sháp, a lāp səín-í, səín-í wú sháp, a dwāk akē shīú-binau wú rí, n kyēn, n fák wúí diri wú gbām nəm kpaí-kpaí, ashə bá a rəg yí wú sha-shai-í kap-ʒəu máré kaí. Shai-shai wú kap-ʒəu maré kaí a ma bəgk gbāma̍ wa̍i dirí nəm jiri-kaí mang gbá-m wúí diri wu rəg yí wú sō rí, rəg yí wú maré kaí rí a p’eí rəg yak b’aí nāri n p’eī rəg nəm, n ʒəm a rəg ji ba dōd dōd rəg, wúí diri dōd mang, fúní wú rəg t’u-t’u, b’aí wō kē shə rəg hūn di kai aké yaú bá a rəg jí n rəg fak dōd ri wanh aké funishūmēn, aʒə rəg swāk rē akē fúní wú rí, a nəm, a fúní ké rəg pān bujiú kē a rəg fāk dōd rí wanh? B’aí máng. Máng, í dwak-kaī abō pinú diri sháb-í, abō pinú fúní t’eí, bəg məri wanh bú ba shə, ī kang bē aké bē-shiú bəg agūn’mpər- bē-shiú bəg agūn-mpər kap-ʒəu marí-kaí amá d’əgh-kap-ʒəu baí-mp’ə-ʒəun sə yei n bəg b’aí na’m n bəg bú funishūmēn nəm, n bəg sō a kú rəg d’əgh shí bəg jánàʒá bəg bəgk ba̍-jaú, n rəg ʒan-aʒənu, n rəg fak dōd rí bá shə nəm bá yeí máng. Janá ku nak ʒə jin ha-hn rəg máng ku rəg d’əgh b’ai ha-hn né n rəg swáo aké khini b’aíjirí-kaí máng baī sə ha-hn ba á rəg bād mpər a bād máng. Ashə. Ń rəg gāp wūnʒa. A shí ʒək bəg jȧnāʒáwú n’əngn fak dōd ri b’aí bā yeí máng bəy janá ʒəwú n’əngh ʒək ba rəg wāb na-h bá yeí máng. Kú má dwak n yak n ye sá búsaú je ku rəg d’əgh b’aí n rəg swáo abō khini-b’aī ba yeī máng, a rəg d’əgh ku sō máng bəg bād kú naí abō bē-ʒəun rí a bəgk rəg nād baí a ké dirí rí. Á bād na naī būní ré, bəg bad naí vō ʒí re? Bəg bād naí bú náng t’əngh a ī bəg wánh nəm <hesitation> e. g ghtiches. Asə mən, kú naá asəna bəg ʒō pəna dəma-dəmá máng. Kú ná asəná bəg ʒō pəna k’ək-k’ək máng abō yaú asəna rí anárú bá á kú má sə nar-nar bā á kú rəg nar ná abō jini abō jirí awuní ri – pinú bá a kú rəg ʒəu n rəg n rəg pān b’aí sən-sən a b’aí kú ʒəu kō kaí a ké vák máng mpər bəg b’aí nəm ha-hn rəg ná abō tanu-rí n rəg nak na jiri bē a b’aí səyeí. Kú rəg nák jirí awúnú jiri-kai mang kū rəg wái sə shə mpər ʒəun rəg nād awùnú jé a wahn rəg hō b’aí kaī. Má amá bəg b’aí nəm, m bəg awuní tak-í nəm bām, n bəg bē-shiu ataú nəm bā yeí mang, b’aí wáb, wú kai? Mpər má rəg fak dǒdri bē-shumē bē-shú trí Tak-tak bá daun mpər a nəm dáng n ye ku bəg gbamá wuí diri nəm, kú rəg dwak n rəg ya bú nārī bəg diri rī-abō gbama bá kùrúmām ma yi kō, kú ji bujiú ri, n sá bá kú ma ʒəm a kú sa ri tri mpər a bəg b’aí nəm ba yeí máng, kú yi a kú rəg ya ayábá bəg bà-jaú, n rəg yáb yáb yáb funi-səu kap-kō ri. Ku yí a ku kú rəg dwak abō bē a kú yá ayabà yeí n kyēn bəg barí n beí yá kaí. Ba bəg b’aí nəm nəm pánā rəg səd wō ré bō mə̄n n rəg yábà yabà bē rəg bəept ré yei? N’əngh má hō ré aké bēʒəu ri n rəg yábà yabà-ku ma nak dā ʒək bē rəg bəed rəg, kú yí nəm, sō abaíbaí rəg beī rəg-kú na’gh ná bē a kú shād rəg fām nā yeí n rəg ya bē a ku rəg m’ər yeí n rəg tām yeí, n rəg ná yeí. A səin-í b’aí naí ʒā abō k’aú rí máng. Ń nəm shád-shár ké n yé kú ná ʒə bəgk ʒō pəná dəmā-dəmā kō k’ək-k’ək máng. A səin-í b’aí sō hūwūb kú ná ʒá abō k’aú rí máng-kú mí-í dirí x’aú səí sə shə nəm r ghr yé ʒō bō ammá beí fúr yeí awunu ngha’í yaú bē wānh k’əm k’aú sə shə kú nā máng, kú ján ma kē noú há-hn rí, kú nág bē-ʒəun n ye wú k’e há-hn rí, kú nág bē-ʒəun nye wū k’r abō yeí.